मांश्याचा आंगण सगळ्यान मैन वस्तू जी ना झाल्यार मांश्याचा अस्तित्व न्हा ता मंझे मांश्याचा कळीझ। कळीझ समाज न्हा झाल्यार मानिस जितो कसो उरतलो। तसात गाड्यांच्या बाबतीन पुला गाड्याचा सगळ्यान मैन कॉम्पोनेंट मंझे गाड्येचो इंजिन जेंच्या खातीर गाडी चालता, स्टार्ट मारली काय स्टार्ट जाता, हॉर्न मारूंग पावतोव, पेट्रोल घालतोव सगळा काट आस ता या इंजन खातीरात जाता।